Reje romare asum nta nsi bhanoso izo nta rademene nanze ma nang rademene reje remare aasum nta reje asa regba mkpene bhanoo no mum ora rejr remare aasum nsi ruko. Nthar obhazi bhero samaru nta nang nyeng nji bharo so aizo okpoho okubho nebhara boven nyi bhanoo bhasi bhagwa fon abum o hwa anum hiruma sum o hiyana sanaora enabere bha hijaany asi rukuo bhanyi do san reje remare asum nthuthura enyiri san reje remare aasum hanhumo na- eghon ja bhanoo aragwa bhanang be sanyang be bha raa zomozomo sa nsi ruko nta nan thaar obhazi bero san anhumo anang bhoven fa anhumo aji bharoso aizoi Hanang mba nta a bhanoo ara bhoro ora nta ame onang reje remare nta bhoven fem a humo bhoro san ani hanang mba sa nara mba nta obhazi oro hanang mba sa oku mo ora aa mum ani ora reje remare aasum bhasi ora bho hunda o noo unkobho nnebho nti to a fofone bhannu bhanyi o bhanno mum ora reje sa agwo aji bha roso rizoi nsang reje remare aasum ha- humo nan nta a bhanoo a bhayina hihiri ara gwenyene ara gwenjene san bhoven hanyi bhanoo fara bhotha be hosi o bha reje romane aasum bhano samara eyeng reje remane aso bhanyi samo bhano ajia bha bhanreb bhoven ora re nana reje remane aasum o